Sovitgich bu oziq ovqatni sovuq holda saqlash uchun ishlatiladigan qurilma xisoblanadi. U ichidagi havoni sovitib ichidagi maxsulotlarni yangi xolatda qolishiga yordam beradi va u maxsulotlar uzoq vaqt saqlanib turishi mumkin bo'ladi.